अमि पोतेतो बके, ओवेन् औतो कोरैबु परु य तो मिच्रोववे औतो कोरैबु परु। लिके सबत् से बन एअस्य् तरिग होल् छन् मिच्रोववे बकिन्ग्, मिच्रोववे औतो एखो कोरैबु न रके जुस्त् बन जन्तो पोतेतो असे। अलुदु असे अरो तु धुन्ज के धुइ लोले होल्, सेलै लोले होल् तर् बिशोद् इस्सुए मने जोदि होरोर् बिशोद् कति बोल दे। दन् कति बो परे, दन् कति केने मेतो एत अलुमिनिउम् फोइलोत्, मने मने व्रप् कोरे केने, तते बिदोरोद् तोप्पिन्ग्स् दि बो परे। जिति मने बुत्तेर्, छीसे, च्रेअम् ब, जि एकोनु इतेम्, हिउ मने जन्तो अप्न भल लगे, दन् द हितो बके कोरे केने, मिच्रोववे हो। हुम दिल होल् अरो तते धै बिशोद् हितु तीन् तो छर् मिनुतेस् चूक् कोइले मने भल् होइ। मने अरो हितु मिच्रोववे हो, बहोत् कुइच्क् अन्द् एअस्य् ओप्तिओन् होइ।